ahey binesinii dandee akas beka-bekin namaed kwanz-mal in iskun ka gudioatif kadikecha hingesa, duum won sunii malin daletet ishinen fanun marti woishin binesa ayum ishia fan ijemti ,duum woin ishin midasit yoote hindagarti mal in gudetet isunen akum sun midasay, duum binesineni barsis wolum barsis.